<noise> E li awajiib' tii' xaqara' kikna'an wa <hesitation> otz kib'an chikyan wuxu' <hesitation> qas k'ax kib'an chikyan, <hesitation> k'o chiran kikanij kiib', k'o chiran keb'eek pi jun chek jaay k'olb'al, <hesitation> junaam rik'in ke taq li tz'e' <hesitation> wa qaqil riij <hesitation> jun, qas k'o jun ritz'ii' y qast otz kirilan, wuxu' kiryajan, wuxu' kirch'ayan <hesitation> qast otz kirna'an rimal la', k'o chan li tz'e' rii' kina'an che ust kib'an chikyan <hesitation> kikb'anan kikjiyij jun chek jaay k'olb'al re ke k'ol wii' wuxu' qa kake sipaj kaan kiib' re qas otz ke'ilek, qas otz <hesitation> wuxu' kiya' taq kiwaay, wuxu' kiya <hesitation> jujon taq <hesitation> cheqa'j wuxu' kiya' <hesitation> kik'uya' rimal nik'yaj chek wunaq rii', <hesitation> rimal la' qas qana'n o kikna'an junaam kajpa' ra'aj che aj wunaq <noise>